Magnadio tapis ndreka :alomako <hesitation> akao alongany izy miaraka amina vovon-tsavony, ataoko akao koà karibonetra satria regny mokony arao fantatra hoe magnala tasy, de <hesitation> avelako akao <hesitation> akeo adiadiny reka akeo zany e,de avekeo aminjegny a borosiko aleko borosy de borosiko izy de rehefa tsy mbola madio ma izy de aerignanay alona ndreka koà de avy akeo a borosiko de atapy avy akeo.